Fomba fiasan'ny hety, ny hety de mizara roa misy an'le lelany maranitra anakiroa iny mifandray amin'ilay tahony aty aoriana izay misy fitoerany tanàna, de ny fomba fiasany ah atsofoka eo anelanelan'le lelany marainitra roa ny izay zavatra tokony ho tapahina de atosika amin'ny tanana avy atya aoriana de zay, de tapaka.